Sos domatesh, pesto, bollonjeze, allfredo, sos me hudra edhe me krem, sos barbekju, tartar sos, kërri, beshamell, marinara, arabjata, caciki, tahini.